أحلى أكلات بسيطة الحج بالنسبة ليا سندوتشات نحب نديرهن سا على العشا مثلا ندير ساندويتش فلافل <hesitation> توست مع جبن سندوتش بيض <hesitation> بيض وخضرة <hesitation> نحب الشوربة يعني سهلة زي شربة لسان العصفور وشوربة العدس سمحات.